Karazana loko ndreka a ,mena a, maiso a, mavo a ,mintina a, fosy a, voloparasy a, ôranzy a, manga a, marron-gna a ,raozy a, de bleu roi a, de bleu marine a, de gris a, de volondavenona.